Liɗɗi haa nder ndiyam kamɓe fuu ɓe ɗon wolwiina bandiraɓe maɓɓe ammaa himɓee duwala hefta ngam addaaran banna hundukoo maɓɓe dhan dimbaa on tan ammaa haa zaahiin ɓe don wolda be derɗirabe maɓɓee.